Famafagna poussière amina sezy na latabatra andragno: ndraindraika anao mampiasa lamba tonga dia kosehigna magnany aminazy ake fa fafagnao magnany eo fogna lamba igny, afaka igny. Na ndraindray anao mampiasa raha lavalava misy volon'akoho zay amina amin'i raha igny dia fafafagna popopohigna magnany eo izy dia miala poussière jiaby amin'ny latabatranao na amin'ny sezinao.